Kan ligit al fursa bal assha maʼa nadum biʼerfal tarikh wa mashhud fi tarikh basʼala iya dinin isha hil ajjab shai asal leya fihayata ma binsa wa iyandini isha shuqul binnaddama sauwa minaddim leha kan tauwa bidiri da masauwa shuqul da finshan ana kula alʼellam le giddam.